افضل انو افقد الموبايل مالتي اكثغ مما افقد مفيتيحي - لانو المفيتيح صعبي ، اشون اغوح على بيتي ؟ اشون افتح غرفتي؟ اشون افتح الخزني مالتي ؟ ،يعني شغلات كثيغة صعبي - بينما الموبايل اطيق اشتغيلي موبايل ، واذا ضييع اطيق ارمشلو والقينو